Ino moa ngiahy raha mahazo anà? Anà karaha tsy karaha andavanandro regny, misy problème moa akany? Za kony ngiahy aketo afaka tantarana zay raha mahazo anao antsika efa mifamindray fa efa karaha mpirahavavy foagna, ambarao za raha mahazo anao fa za za namanà, za afaka ma- afaka mitandregny anao am'raha mahazo anà.